komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þessum þætti fjöllum við um notkun endurskinsmerkja heyrum af bók um Vigdísi Finnbogadóttur og segjum frá japönsku geimfari sem er á leið heim til jarðar ég heiti Sævar og nú verða sagðar

lögreglan hefur áhyggjur af því að færri láti ljós sitt skína með endurskinsmerkjum í ár en áður nú er komið skammdegi og þá er fátt mikilvægara fyrir gangandi vegfarendur en að bera

í myrkrinu lögreglan minnir reglulega á

en hefur nú áhyggjur af því að notkun þeirra hafi minnkað mikið það er erfitt fyrir ökumenn að sjá gangandi vegfarendur í myrkri og enn erfiðara þegar það er líka rigning þess vegna er mikilvægt að ökumenn taki tillit til aðstæðna og fari sérstaklega varlega sumir keyra hratt eins og við Álfhólsskóla í Kópavogi þar sem sumir krakkar sáust ekki

nógu vel á leið í skólann þau mættu

vera miklu duglegri að nota endurskinsmerki hvað með ökumennina eru þeir tillitssamir já svona mestmegnis við spurðum lögregluna hvað sé best að gera við þessar aðstæður best fyrir alla gangandi vegfarendur og ykkur líka

passa sig sérstaklega við skóla Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti var fyrsti lýðræðislega kjörni nú er komin út bók fyrir krakka um kjör hennar á næsta ári verða fjörutíu ár frá því að

hefur skrifað bók fyrir krakka sem segir frá því og var unnin með Vigdísi sjálfri við hittumst nokkrum nokkrum sinnum í ferlinu alveg í blábyrjun og svo fékk ég að heimsækja hana og kíkja aðeins á

í stofunni og svoleiðis

hittumst við í lokin líka þar sem hún hjálpaði mér mér mjög mikið að gera þetta enn betra Vigdís segir að svona bók sé góð leið til að fræða börn um hvað þetta hafi verið mikilvægur viðburður hún hafi sjálf ekki einu sinni vitað að hún væri fyrsti þess vegna er þessi bók svo ágæt við getum verið hreykin af því ég vissi þetta ekki sjálf að ég væri fyrst í heiminum en við getum verið hreykin af því að það gerðist hérna heima á Íslandi að heil þjóð heil þjóð treysti sér til að kjósa konu

vera svo gott fyrir ungar stúlkur úr því hún getur það þá get ég það japanska

hefur verið að rannsaka smástirnið í nokkur ár tveggja sem er á stærð við venjulegan ísskáp var skotið á loft í desember tvö þúsund og fjórtán ferðalagið að

tók þrjú og hálft ár farið hefur verið eitt og hálft ár á braut um Ryugu og sent lítil farartæki niður á yfirborð þess til að safna sýnum og rannsaka þau vonast er

sólkerfisins farið fékk svo skipun um að koma aftur heim og það leggur af stað í næstu viku búist er við að förin til jarðar verði skemmri en til

en í upphafi ferðar fyrsti snjórinn er sums staðar farinn að láta sjá sig og fólk tekur misvel í það í borginni

snjóaði mikið í síðustu viku þar býr sem var himinlifandi með hvítu